gott kvöld undanfarnar vikur hafa hundruð frásagna af kynbundnu ofbeldi og áreitni

konum hér á landi komið upp á yfirborðið við spyrjum á eftir hvernig eiga karlmenn að bregðast við þessu en fyrst ætlum við

yfir heimilisbókhaldið fyrir árið tvö þúsund og sautján í hvað eyddum við og hvernig getum við verið

þessu ári hingað er komin Kristín Hrefna Halldórsdóttir frá stærsti útgjaldaliðurinn í þessum óreglulegu útgjöldum sem auðvelt er að spara í er matvara kemur kannski ekki á óvart en þar voru Íslendingar að versla eða það sem við erum að greina í hagkerfinu úrtakinu sem við höfum um að ráða sem er ópersónugreinanlegar samantektir þar sjáum við að meðalupphæðin sem keypt var fyrir í matvöru á árinu tvö þúsund og sautján var sex hundruð áttatíu og fjögur þúsund krónur að meðaltali þetta voru hundrað fimmtíu og sex ferðir sem farið var já einmitt við sjáum það núna á skjánum

þrisvar í viku eitthvað svoleiðis hundrað fimmtíu og sex sinnum og ef við

niður listann skyndibita og veitingastaðir

líka já þar eru hundrað tuttugu og átta ferðir eða hundrað tuttugu og sjö komma níu og þetta eru rúmar þrjú hundruð þúsund krónur sem er sem er verið að eyða að meðaltali yfir árið það eru mjög háar upphæðir en kannski líka góð tækifæri vegna þess að þarna er hægt að spara já og setja sér kannski bara góð

markmið fyrir nýja árið og ákveða bara með einföldum hætti að fara færri ferðir á skyndibita eða veitingastaði hvaða skyndibitastaðir eru þetta þetta

bæði skyndibiti og

hagkerfið sýnir okkur að Íslendingar eru að eyða tuttugu og fimm þúsund krónum rúmum á síðasta ári hjá

rúmar sjö ferðir sem að fólk er að versla annað hvort að sækja sér pizzu eða panta í appinu eða ýmislegt svoleiðis þarna er líka verið að fara mjög oft á k f c ja tvisvar og hálfu sinni í viku eyða næstum því sex þúsund krónum á viku í skyndibita þannig að þó að maður myndi ekki nema bara

setja sér það markmið að eyða bara þrjú þúsund kalli á viku þá gæti maður sparað hundrað og fimmtíu þúsund krónur á

það er fleira áhugavert þarna algjörlega eins og til dæmis ef við förum bara yfir eldsneyti já næsti flokkur eldsneyti þar þar er verið að fara sextíu og einu sinni og eyða tvö hundruð þrjátíu og eitt þúsund krónum og það er auðvitað mjög hátt en þarna inni eru líka allar pylsurnar og og ísarnir og allt sem er verslað víða um landið í sumar þegar við sjáum að hlutdeild eru með þéttriðin net út um allt land svona lítilla sjoppa sem eru hjá hjá bensín stöðvum hlutdeildin eykst þar þannig að það eru gríðarleg tækifæri þið hjá þetta eru allt ópersónugreinanlegar upplýsingar en við ætlum að snúa okkur að allt öðru Einar já undanfarnar vikur hafa hundruð frásagna hundruð frásagna af kynbundnu ofbeldi og áreitni komið upp á yfirborðið

þú þekkir þessi mál ágætlega og við

dálítið erfitt með að átta sig á því hvernig þeir eiga að bregðast við hvernig Stígamótum að þetta sé svona skoða einmitt hvað þeir geta gert til þess að taka virkilega þátt í baráttunni og reyna að virkja umræðuna gegn kynferðisofbeldi gegn konum meðal karla læra þá af baráttunni læra af þeim hreyfingum þeim konum sem eru bæði að stíga frá og þeim samtökum sem hafa verið að vinna með

mál

undanfarið að karlmenn þurfi núna að hlusta jafnvel þegja aðeins og læra og taka eftir síðan er það líka það eins og þú segir að taka þátt eitt er það að brjóta ekki af sér er náttúrulega bannað að brjóta af sér en einhvern veginn þá heyrir maður af fleiri og fleiri tilvikum þar ég heyri

vakna upp svona hugsanir ég veit þarna afsakaðu orðbragðið þarna átti ég að segja eitthvað þarna átti ég að grípa inn í ósæmilegur brandari eða einhver skrýtin snerting

þessi þessi mál virðast vera komin meira inn á radarinn

já þessi metoo bylgja er svolítið að gefa okkur

að skoða hversu umfangsmikið í fyrsta skipti sem við erum að fá að sjá svolítið

hvernig þetta tengist einmitt

og valdastrúktúr og kynjamisrétti og kynjamismunun og hvernig sumir karlmenn hafa einmitt að að nýta sér bæði þennan valdamun og verið að taka sér vald njóta góðs af þeirri þöggun sem að gildir almennt og þá erum við ekki að tala um þöggun brotaþola

um þöggun karla sem eru ekki að taka þátt í ekki að taka

að grípa tækifærin það er held ég þetta tækifæri sem við höfum núna til þess að við leggjum mikla áherslu á það hjá Stígamótum að taka ekki valdið af brotaþolum ekki gera eitthvað sem er í óþökk brotaþolans þannig að það er mjög mikilvægt einmitt að bera virðingu fyrir reynslu brotaþolanna og þörfum þeirra og ég ætla að sýna að ég er góði gaurinn og ég ætla að bjarga þessu þetta snýst ekki um það að þurfa að bjarga brotaþolum við þurfum bara að byggja upp samfélag þar sem við búum við réttlæti og að brotaþolar

gengið

að hafa ekki bara aðgang að

það sé borin virðing fyrir þeirra reynslu og þeirra sögum við sjáum að sumir hafa einhvern veginn hlaupið í vörn og segja það má ekkert lengur og svona af hverju fara sumir í vörn já ég myndi eiginlega spyrja til baka af hverju eruði að fara í vörn af hverju eru karlmenn að fara í vörn af hverju eigum við svona erfitt með að heyra þessa hluti af hverju þolum við ekki að það sé talað um ofbeldi karla gegn konum það er ekkert stutt svar

við því en hluti

er að við höfum komist að þurfa ekkert að taka þetta til okkar og líta svolítið á þessa umræðu um kynferðisofbeldi gegn konum sem svolítið svona kvennamál konurnar eigi bara að græja þetta þannig að við eiginlega fengið að sleppa

þurfa að spyrja og taka við erfiðum spurningum og taka í raun og veru erfiðar og djúpar samræður sem er kannski auðvelt að vita nákvæmlega hvernig geta geta farið en við komumst bara ekki lengur upp upp með það við karlmenn að gera ekki neitt þú hefur hjálpað karlkyns þolendum kynferðisofbeldis og það er einn af hverjum sex sem er þolandi hér á Íslandi sýna rannsóknir karlmenn eru líka í flestum tilfellum gerendur gagnvart þessum karlmönnum þetta er kannski annar heimur eða önnur tegund af kynferðisofbeldi heldur en við erum að tala um hér í metoo sko við á Stígamótum

mjög alvarlega og við erum alltaf að vinna í því að reyna að ná til allra brotaþola og reyna að sjá til þess að umræðan sé sem víðust og

sem flestir brotaþolar sjái sig í þeirri umræðu sem er í gangi

þeir einmitt taki skrefið og leiti sér hjálpar það er okkar markmið að allir brotaþolar viti að þeir eigi rétt á aðstoð og líka réttlæti en reynslan okkar hefur sýnt sig og kvennahreyfingin hefur sýnt það líka að mjög mikilvægt að að skoða hvernig kynferðisofbeldi hefur áhrif á ólíka hópa þar er kynja

og svo framvegis kynhneigð og og kyni líka mikilvægt að skoða ofbeldi gegn trans og non binary einstaklingum en en þessi umræða er að gefa okkur tækifæri til þess að skoða einmitt þessa kynjuðu veröld eða staðreynd sem við búum við

að ofbeldi karla gegn konum er mjög algengt og birtist á á ýmsa vegu við höfum voðalega oft afgreitt það

nauðganir eru alvarlegar og nauðganir eru ógeðslegar og við viljum ekki að nauðganir eigi sér stað og hunsum hitt og einmitt líka síðan hvaða áhrif þetta hefur á konur að verða fyrir ýmsum birtingarmyndum

í skólagöngu vinnu fjölskyldu og svo framvegis

því að skoða þetta sérstaklega þá erum við ekki að gera lítið úr öðrum hópum sem verða fyrir

þá má sýna að mikilvægt

skilja betur og skoða samhengið og nota ákveðna til þess að að taka reynslu ólíkra hópa því að hérna rétt í lokin þið ætlið að vera með námskeið núna í febrúar um þessi mál já við ætlum að halda námskeið síðustu helgina í febrúar fyrir karlmenn sem vilja beita sér í baráttunni gegn

gegn konum og við ætlum að nota tækifærið til þess að deila af okkar fróðleik og okkar reynslu og líka umræðunni um hvernig karlmenn geta tekið þátt í þessu

rými til þess að ræða þessa hluti og

þá líka að reyna að vera með smá hugarflæðisvinnu um hvað karlmenn geta gert og á ýmsum

vinahópum og síðan auðvitað í stærra samhenginu takk fyrir komuna hingað Hjálmar núna er það menningin gott kvöld það var tekist á við þungavigtarefni á fjölum leikhúsanna á

síðustu viku fjallað var um samband manns og náttúru í himnaríki og helvíti sem frumsýnt var í

ásökun um kynferðisbrot í verkinu efa í Þjóðleikhúsi við kryfjum þessi verk með gagnrýnendum okkar Bryndísi Loftsdóttur og Snæbirni Brynjarssyni verið velkomin hefjum leika á himnaríki og helvíti

sem frumsýnt var í Borgarleikhúsinu þar liggja til grundvallar þrjár bækur Jóns Kalman

að gera svo stórum bálki skil til takast Bryndís mér fannst það takast bara feykilega vel alveg feykilega vel hver bók er afgreidd þarna bara á fimmtíu mínútum það sem að Jón Kalman færir í tungumál og letur það það birtist okkur í

formi sviðsmyndar og tónlistar og og þetta er alveg sýning hvað varðar bara ólympísk tugþraut fyrir allt

maður veltir fyrir sér Bjarni Jónsson gerir

hún er bara rosalega vel heppnuð hvað þetta varðar eins og ég segi hún er mjög þétt og flott og hann kemur einhvern veginn þeir sem hafa saknað þess að það er ekki nógu mikill action þær eru svolítið hægar bækurnar hans Jóns það er action í þessu verki og það flýgur áfram því er skipt upp í þrjá þætti og það er hlé á milli þrisvar sinnum fimmtíu mínútur þetta flýgur áfram Bjarni hefur tekist

einskis sakna það náttúrulega er ekkert svo mikið drama sem skortir á að færa inn því ég held að þau

flest öllu í bókunum það gerist ekkert að fela það mér finnst Jón Kalman svolítið svona

höfundur og ég á erfitt með bækurnar hans þær eru svo rosalega

allir svo ljóðrænir og fólk bara einhvern veginn talar ekki svona finnst manni en mér fannst sýningin alveg frábær mér fannst hún svo miklu betri

heldur en bækurnar ég ótrúlega fallega sviðsmynd Egill

Íslendinga þetta minnti mig svolítið

í miðju kaflinn á gullna hliðið sem hann gerði líka með Agli Heiðari sem leikstýrði þessu þar er svona verið að lyfta upp og labba upp fjallið í áttina til himna og kallað svolítið skemmtilega á það nema bara á miklu

skala sérstaklega gaman sá partur út af því að Bergur Þór og Hannes Óli eru virkilega frábærir í þeim kafla og reyndar leikurinn almennt mjög góður í verkinu ég myndi segja kannski sú bók sem hefur verið lesendum hvað erfiðust er bók númer leikritsins og þeir algjörlega halda þessu uppi og Hannes Óli er reyndar frábær í öllum hlutverkunum mér fannst hann alveg alveg skína þarna mjög mjög gaman að sjá þau vera að draglast upp með hljóðfærið og og skemmtilegt líka

mjög skemmtileg viðbót þarna

þótt þeir séu ekki miklir leikarar það gengur vel engu að síður já það er svona mjög mjög sjónrænt að hljóðfæraleikararnir eru bara að spila á gömul hljóðfæri píanó orgel og fiðlu og tónlistin fellur finnst mér mjög vel þarna í hlutverki stráksins er Þuríður Blær það er stelpa í hlutverki stráks hvernig fannst ykkur

henni takast upp mér fannst það ganga upp sko hún passar mjög vel í þetta og fer mjög vel með kannski hlutverk sem er

ekkert svo mikið að fara með í grunninn þetta er svolítið svona hylki utan um hugmyndir og hvað á maður að segja það er alltaf talað um dauðinn og myrkrið og eymdin en umgjörðin er falleg og Þuríður Blær tekst mjög vel

til í í þessu hún var mjög sönn mjög flott og það truflaði mann aldrei að hún væri ekki karlmaður bara ekki neitt það hvarflaði ekki að manni einhvern veginn verður svona kynleysi hálfgert sko fyrir hverja er þessi sýning Snæbjörn maður ætti kannski að segja fyrir

líka líka þá sem eru ekki aðdáendur hans gætu haft gaman að þessu ég hafði mjög gaman að henni og gaman að sjá eitthvað sem er svona virkilega stórbrotið í framkvæmd tvö hlé og þrír partar fimmtíu mínútur og þegar vel heppnast já einmitt við skulum ferja okkur yfir í efa sem frumsýnt var í Þjóðleikhúsinu á laugardaginn þarna er

Steinunn Ólína þarna í aðalhlutverkum þar sem að prestur í kaþólskum barnaskóla er sakaður

kynferðisofbeldi og þetta myndi maður gera ráð fyrir að myndi falla beint inn í umræðuna metoo og annað slíkt finnst ykkur verkið gera það verkið barn sé misnotað eða eitthvað slíkt

í raun kemur lítið inn á hver sú misnotkun er eða barnið sjálft heldur er þetta

þetta er svona verkið er náttúrulega frá tvö þúsund og fjögur vann á sínum tíma

gerð bíómynd sem hann John

með

Hoffman í aðalhlutverkunum sem Hilmir Snær og Steinunn Ólína fara með

ekki beint inn á þetta metoo en það virkilega kemur inn á

alls staðar sögusviðið þarna er Bronx það gæti verið Landakotsskóli eða einhvers staðar á Írlandi þetta er

kaþólska kirkjan og skólar á þeirra vegum þetta var þetta var

það lyftir svolítið upp efasemdirnar efi er einhvern veginn ekki hátt skrifaður þú sérð þetta ekki í

flokks pólitískt eða eitthvað það er enginn sem efast eða er ekki alveg viss eða eitthvað svoleiðis heldur eru allir svo hún vakti hjá mér mjög margar spurningar

þessi sýning er enn svona að leita á mig

Steinunn Ólína

var gríðarlega flott í hlutverki

hún var kannski sú sem efaðist ekki en en án sannana og það er rosalega erfiður leikur þetta er svona á maður að fylgja sjálfum sér á maður að berjast fyrir aðra líka á maður að hugsa bara um sjálfan sig og og svo eins og kennarinn í verkinu sem er óskaplega góð og blíð og umhyggjusöm og krakkarnir hennar nánast aldrei send til skólastjórans

einhvern veginn leysir málin hún er kannski ekkert barnanna best því hún vill ekki gera neitt úr þessu hún getur ekki tæklað neitt sem er óþægilegt virðist vera þannig að það er í raun potað í marga litla þetta er eins og að fara

góðs nuddara sko þetta margar spurningar já þetta er sýning sem myndi koma fólki á óvart og ég ráðlegg þeim sem eiga kort í Þjóðleikhúsinu að taka þessa sýningu sammála því maður gerir ráð fyrir að markmiðið sé að halda áhorfendanum í ákveðinni spennu og efa

fer maður að kastast á milli og hver hefur rétt fyrir sér og hver hefur rangt fyrir sér það er svo í raun hvers og eins að meta svo í lokin þannig að hún skilur eftir svolítið fyrir fólk að tala um áfram eftir að sýningu lýkur einmitt

hjá öllum en ég vildi óska þess að hann Hilmir Snær hefði æft sig meira með körfubolta ég verð að segja það mig langaði til þess að hann bætir sig örugglega hann verður örugglega rosalegur með körfubolta nú þegar ég hef sagt þetta sko ég ætla að viðurkenna vanmátt minn í þessu mér fannst hann bara fínn einmitt fínasta umfjöllun um þessi þungu efni sem tekist var á við á fjölum leikhúsanna kærar þakkir fyrir okkur þá þakkar menningin fyrir sig í kvöld sjáumst aftur annað kvöld